<noise> uge yang ngom sogure toma fola madoya tora ge ora moii tora ge sema uge naka, sema uge kopaya ma bunga, sema uge kopaya ma rau, sema uge daso marau, sema uge ganemo ma rau madubo, sema uge diburu, sema uge dalwaho coma uge koi ma gate. <noise>